ஆம் நூற்றாண்டு ஐரோப்பாவின் இதயத்தில், பயங்கரத்தின் நிழல் நிலத்தின் மீது தொங்கியது. கறுப்பு மரணம், ஒரு இரக்கமற்ற பிளேக், கண்டம் முழுவதும் பரவியது, அதன் பின்னணியில் மரணம் மற்றும் விரக்தியின் சுவடுகளை விட்டுச் சென்றது. இந்தக் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், எல்லாளன் என்ற இளம்பெண் பிளேக் டாக்டரின் பயிற்சியாளராக மாறினார்.